पेला रंग भी अमारा काफी अच्छा रंग ह। तेतका उसे हामे अपड़े घरु पंडा रंग कर्नक करु। और पिले रंग के हमारे कपड़े भी ह।